أحب أشاهد لحظة استقلال عمان في سنة ألف وتسعمية وسبعين ولأنها كانت نقطة تحول كبيرة وايد في تاريخ البلاد, وبداية عصر جديد من التطور والنهضة, وكمان أحب أكون موجود وأشوف الفرح والتفاؤل اللي كان عند الناس في داك الوقت, فهذي شئ ما يتفوت للأمانة. <hesitation>